Ny fomba ahafantarako fa manome antoko ary miaro ny tontolo hiainana ny sakafonay, ohatra hoe zahay tsy mividy sakafo chimique zany, mihinana voankazo avy any amin'ny tsabonay zahaio, ary le tsy laninaio miraraka amin'ny tany reny mataonga zezika koa ndrekindreky mampaniry ny zavamaniry amin'ny toerana.